Ɗok polou tat pereu tuwat paragbanang porlou pidiɗeu fwesereu kpumu kpumu ge ɗok kpumu ge polou kpumu ge tat kpumu ge perekpumu ge tuwat kpuma ge paragbanang kpumu ga porlou kpumuge. Pidiɗeu kpumu ge twedereu noo polou noo polou kan tuwat noo polou kan paragbanang noo polou ƙan fwedereu noo tat noo tat kan ɗok nootat kan polou nootat kan tat noo tat kan pereu noo tat kan tuwat noo tat kan paragbanang noo tat kan porlou nootat kan pidideu nootat kantwejer noo pereu noo pereu kam dok noo pereu kan polou noo pereu kantat noo pereu kan perev noo pereu kan tuwat noo peu kan paragbannan noo pereu kan porlowi no pereu kan pii dide noo pereu kan twederu no tuwat noo tuwat kan ɗok noo tuwat katuwat noo tuwat kan dok noo tuwat kan polou noo puwat kan tat noofuwat kan pereu noo puwait kan. Fuwat noo fuwat kan paragbanang noo fuwal kan parlou noofuwat ƙan pidiɗeu noofuwat ƙan fwejereu noo paragbanan noo paragbanan ƙan ɗok noo paragbanan kan polou noo paragbanan kan tat noo paragbanan kan pereu noo paragbana kan porlou noo paragbanan kai pereu noo paragbanan kan fuwat noo paragbanan kan porlou noo paragbanan kan pidi dau noo paragbanan kanfwejereu noo porlou noo porlou karɗok noo porlou kan polou noo porlou kan tat noo parlou ƙan pereu noo parlou ƙan fuwat noo parlou ƙan paragbanan noo parlou kan pididan noo porlou kan porlou noo porlou kan piɗideu noo porlou kan fewjereu noo pidide noo pidiɗeu kan ɗok noo pidideu kan polou noo piɗiɗeu ƙan tat noo piɗiɗeu ƙan pereu noo piɗiɗeu kan paragba nan noo piɗiɗeu ƙan pereu noo piɗiɗeu ƙan fuwat noo piɗiɗei kan paragbanan noo piɗiɗeu ƙan porlou noo piɗiɗeu kan piɗiɗeu noo piɗiɗeu kan fwesereu noo fwejereu. noo fwesereu ƙan ɗok noo fwejereu ƙan polour noo fwesereu ƙan tat noo fwejereu kon pereu noo fwede reus kan fuwat noo fwedereu ƙan paragbanan noo fwejereakan porlou noo fwejereu ƙan piɗiɗeu noofwedereu. Ƙan fwejereu shik ɗak shik ɗok shikɗok shikɗok ƙan ɗok shiƙ ɗok ƙan pereu shin ɗok ƙan fuwat shik daka kan para gbanaa shik ɗok ƙan porlou shikɗok kan para gbanaa shikɗok kan piɗeu shik ɗok kan fewedereu shikɗok kan kpumu ge ɗok shiƙ ɗok ƙan kpumuge polou shikdok ƙan kpumu ge tat shikdok ƙan kpumu ge pereu shikɗok kan kpumu ge fuwat shikɗok kan kpumu ge paragbanan shikɗok kankpumu ge porlou shik ɗok kan pumuge piideu shik dok kan kpumu ge fewsereu shikɗok ƙan noo polou shik ɗok kan noo polou kan ɗok shikɗok kan noo polou kan tat shikɗok kan noo polou ƙan fuwat shikɗok kan noo polou kan paragbanan shik ɗok kainoo polou kan fwejeren shinɗok kainoo polou kan fwejereu shireɗok kan noo tat shik kan moo tat shikɗok kainoo polou kan fwejereu shindok kai noo tat shik kan noo tat shikɗok ƙan noo tat ƙan dok shik ɗok kan nootat kan polou shik ɗok shik ɗok kan nootat kan polou shikɗok ƙan noo tat ƙan fwe e tat shik ɗok kan noo tat kan paragbanau shik ɗok kan noo tat ƙan porlou shik ɗok kan noo pereu. Shik ɗok kan noo pereu ƙan ɗok shika ɗok ƙan noo pereu kan polou shik dok kan noo pereu kan tat shikɗou ƙan noo pereu kan pereu shikɗok kan noo pereu kan fuwat shik dok ƙan noo pereu kan paragbaanan shikɗok ƙan noo pereu ka pidiɗeu shikdok kanno pereu kan kan noo fuwat shikɗok kan noo fuwat kan ɗok shik dok ka noo fuwat kai polou shik ɗok kan noo fuwat kan pereu shik dok ƙan noo fuwat kan paragbanan shik dok kan noo fuwat kan porlou shik dok nan noo fuwat kan pididew shik ɗok kan noo fuwat kan twefereu. shik ɗok ƙan noo paragbanan shikɗok ƙan noo paragbana kan ɗok shin ɗok ƙan noo paragbana kan polou shik ɗok kan noo paragbanan ka tat shik ɗok kan noo paragbama ka pereu shikɗok ka noo paragbama ka fuwat shikɗok kan noo paragbama kan paragbama shikɗok kai noo paragbana ka pidideu shikɗok kai noo paragbana ka porlou shikɗok kai noo paragbana ka pore fwesereu shikdok kan noo porlou shikɗok kai noo porlou kan ɗok shikɗok kai noo porlou ka polou shikɗok kai noo porlou kan tat shikɗok kai noo porlou kan pereu shikɗok kai noo porloukan fuwat shikɗok kai noo porlou paragbanan shik ɗok ƙan noo porlou kan piɗidau shik ɗok ƙan noo porlou kan fewedereu. Shik ɗok ƙan noo pidiɗeu shikɗok ƙan noo pidiɗeu kan ɗok shikɗok kan noo pidiɗeu kan polou shikɗok kan noo piɗiɗeu kan tat shikɗok ƙan noo piɗiden ka paragbana shik noo piɗiɗeu kan fewedereu shik ɗok kan noo fewejereu kan polou shikɗok kan noo fwejereu kan tat shikɗok kan noo fwejereu kan tat shikɗok kan noo fewejereu kan tuwat shikdokkan noo fwejereu kan paragbanan shikdok kan noo fwejerei kan porlou shik ɗok kan noo fwejereu kan piɗideu shik dok kai noo fwejereu kan fwesere shik polou we we ku ъuk we ku buk ye ƙa peni peni peni peni in maka weya kera tim mani ka kera sha tomon ƙo maka wam ka tewani ka keriku ta shilibi tashilibi langkune ъune taka na mamo ɗeni wani ta shiwoni an ɗaklan ɗaklan kuma ta waruko ka kaini kenni kuma ta liko keri yimmina ka shatomafo to wen kpam ye yeka ti piren kan ne ъoi nei la niyon ding ne leka nen ɗinoti shekki shatoman shatoma tere ta wattei ka wen ta warui ti kwu bi we ku ъuk ye ne yassha ne we ъoi mana teka na ta sha tomon ne leka nan ta kai kina nen ta ka murgo nen ta kan mina ƙa pelle ma shau kama gero kama dwakno dama gappa kama kyeu kan ɗeu we an shirau ti shuru.